Wae manusa ede'e oma limuna husate yele ulana yele, husate ta'i ina nale usati usati yo ulane eta iwei lokai moli. Ulane yo halalue yoe halalue wae la ei hapele ei hanu sahai sepue se hosate yo, hosate tunu tuka ya yahu wei otulu kunu elu. Se itala ne hono se husate sepu na sena loi ina ulane ne hono male mune ata'i na ina lapu tulena ei lapu iha ei lapu katea ei lapu, sae sepue lapua eik ta'e mase sepuke homo oi.